والله أعتجد إنى كنت بختار أروح المريخ، السبب هو أن التجربة زيارة كوكب مثل المريخ هى فرصة وما تتكرر بدو <hesitation> وبتكون مغامرة فريدة من نوعها، طوال السنة اللى بتمر فيها على المركبة ممكن أستغل الوجت، لأتعلم أكثر عن الفظاء وأجرى عن الكواكب وأجهز نفسى نفسيا للرحلة، ممكن أستمتع بالتواصل مع الطاجم وأتعرف عليهم ونشارك تجاربنا وأفكارنا.